लाल रंग के बारे में जब मैं सोचंतु तो सबसे पहिले में मन में आँतईये रेड लाइट। रेडलाइट पे जैस ही बत्ती को रंग लाल होंतुए एक दम सबरे बहान रुक्क जाइंटेयन। फिर जब मैं लाल रंग के बारे में सोचंतुयु तो में मन में आँते लाल रंग मतलब खतरा लाल रंग खतरा को संकेत होतुयने। बाके बाद जब मैं सोचंतु लाल रंग के बारे में तो में मन में आंतिये बीज़ार। बीज़ार जो है जब कोई लाल रंग को कपड़ा पहंतुये तो बीज़ार एक दम जो है कंट्रोल खोये देंतुए और बाय मारबो चालु कर देंतुये।